Sa të pullicjarsh mirë dhëmbët, ka ghuzaret un dentrificiu gjushtu çë ngë irritar xhinxhijtë e spacolinin abbastanza i thatë sa të shkosh te gjithë kanajet më <hesitation> më të pështruar nëmestrë dhëmbet, soprattuttu të shkosh spacolinin ka gjithë anët di autu e dai lati.